Fari na trizza nta li capiddi? Mi dispiaci, ma ddocu nun vi pozzu dari aiutu, picchì sugnu tignusu. Comu l'avissi a fari sta trizza, cu lu pinseri? 'N testa haju quattru pila pi cumminazioni e pi junta, mi stannu cadennu puru chisti. E pinsari ca di picciriddu avìa un mantu nfutu di capiddi e tutti aneddi aneddi. Ora la me testa pari na chiazza vacanti para, para. E pinsari ca un vecchiu dittu sicilianu dici "capiddi e guai nun màncanu mai"; ma nta lu me casu, a zoccu vidu, sunnu sulu li guai ca nun mi màncanu.